Fokafoka se i olona mifanila-bodirindrigna aminay io rôgna ambadika tragnonay rô. Ino raha nozakainy taminahy? Zao raha nozakainy taminahy oe: anao hony de ohatra olona mivadik'atidoha zany ka raha sy mampiasa loha anao se hony zaigny raha zakaina aminao na torohevitr'ino na torohevitr'ino zakaina aminao.